Nu mɛ kɔ nu’a kii loo na ken o uye log beloo doo e ihi naso loo ama sor wɛɛ yara bie beloo sa or aa wii sa yee tɔ lo beloo aa leloo e deba o lɛɛ loo o e o ɛrɛ ken i bee sere beloo i uje sor loo yaa yara e deba yere ye loo usii yaa osu lo bue beloola sere zii si sor wɛɛ sere sa dee a doo ama ɛɛ naa wo wɛɛ kima maa wɛɛ lorgor either dee i pini kaa o o aara kuma maa sor wɛɛ ina lo maa e ɔɔ ken nee wɛɛ bira o dorbu o bira sor wɛɛ ina loo ken o su lo beloo o wɛɛ dɛrɛ bu maa o su tɛrɛ nyo kpo ue be loo tɛrɛ bu maa lo maa da kje ɔmẹ kuma lo dorna si loo o su yebe lo beloo yere nyo kpo ue lɛh loo bee aara e nda lu adala suga nee bee aara e lala kima maa siganee naa bee aara so lo alo bee aara e lala kuma maa o su lo maa o yii bu o ibi o kuma njo kpo ue o yira lo ken o yere e nu owɛɛ log ga nu e-a kuro soak o yere bu o su mo beloo uuh bu lɛh o buefin a log ye kina kina onwang ye sa lɛɛh bie bu ka’ana kaana o log ye so wɛɛ log ga sa wɛɛ ɔɔgana loo o ɛrɛ naghɛ dorna ka elala e obee aara aa tɔ eloo nɔɔgana sur yere bu O su lo beloo zii zii ka yere bu lo maa sa bie tadee iɛarɛ sor wɛɛ nwa ga ye sa lɛɛ bie bu o su lo beloo a kpeera nor lo maa kɔ lo maa aya a lɛɛ soap e soak bee lɛɛlɛ kaana kaana a lɛɛ lo soak bu o oguru ye sa kwen maa lɛ bu o su yere bu lo elala o wɛẹ aara aa tɔ o dorna gbɛ wo lo dorna dorna ka mmɛ sor yebe ɛɛ efa bu lɛh loo bee aara e-doo beloo o ɛghe teh ken sa su sor su log ga o log ken zii zii ka zii zii ka zii zii ka sa lɛh bie bu lɛɛrɛ o doo kɔ ye nyloon sor o kia ateen kpa nee ye nyloo a kpe nuloo sor nee da then sor o kua teen kpa nee aya lo beloo a su le nuloo sor wɛɛ log ga sa una tɔ u ɛrɛ nu ba kɔ e zii nii na nu daa e yaa bop ba sere ale o niina nyo e keln ba bee fa o da niina nyo nyo lor ken ba wɛɛ niina nu or nyo abue o da niina lo ken o niina da lor zii ken zuɛa e para ziia ye lɛɛlɛ zuɛh ziia ye sa kagɛrɛ kagɛrɛ kaana kaana sa ye zip dor kɔ ye nuloo aa bu sa a kpe nuloo So wɛɛ fora wo sa sen o beera beera kina kina sor nor e koor zii beera kina kina beera kina kina o su yere o tɔ o yere o tɔ lɛh e ken abee meah doo because o ɛrɛ zii zii ken o wɛɛ sere pya o nu sor wɛɛ dora doo wo sa lo ba sor enu alu mua nua or lo nu wɛɛ ɔma nu e loo lonoye ɔma nya i kɛɛrɛ e biin ɔpma nu su lo sar sor wɛɛ yaa aatɔ kuma tɔ kaa or lo baa ɛrɛ ii wa o beera nu sere ken o kpeera ken lɛɛ o buefen tema lo nu ekini abee su yere nor beloo kɔ mɛ beloo a lɛra o tema nor tema nor tema nor lɛɛrɛ yebe lo beloo lɛɛrɛ yebe lo beloo lɛɛla sor e lɛɛla o su yefe bu onu sa beera sere lɛɛre e ken bie nee yee loo o su sere zii zii ka zii zii ka doo wo lɛɛh o yaa kima dee e keh alu tɔ bari deekaa kein yii ye nee o yaa lo alo loo wɛɛ yaa kuma wii e nu obee e beloo o bee yaa kuma wii sor wɛɛ log ga sa sa waa kpeera ken ee zuɛh e ziia ye sa kagɛrɛ lɛẹ sen o lap yw lẹɛ ee su yere tɔ sor wɛɛ yere tɔ sa sen o beera ye ken pya o beloo tam wɛɛ le Sor wɛɛ beera ye sere ken pya obeloo tam wɛɛ le o sua kɔ dee a doo ama mɛ wɛɛ yaa ye kuma wii lɛɛh sen o su o yaa sor alo oyaa o muɛ kɔ namloo a naghɛ e kɔ naghe ane kɔ beloo ama mɛ alele mɛ bie naa le bu nyo bee lo o log lɛɛrɛ sor kɔ o yaa yebe akpaloo a ebee kɔ mia or ba ɛgaraz nu loo su sor o su kuma bu ɔɔ e ken o log o nu ɛɛrɛ lɛɛlɛ aba bu lo ɔɔ naghɛ i wee bora naghe maa bu naghe o de kee o bira maa lɛɛrɛ lo maaa gbon mɛ a lo o bira lɛɛrɛ su wɛɛ bira sa o log o lɛla e o soak e-obee aara aa tɔ dorbu oda bu lo maa naghɛ o ye ɛrɛ pya ba wɛɛ log naghe e kpa kuni bu ɛrɛ pya bawɛɛ su yaganra log naghe bu kerakera o doodoo nu be ba wɛɛ log bu lo maa so lo sor ama ma bara kɔ lo maa le ken o lee su pya o beloo le pya yebe o gba kɔ bue atabu lɛɛrɛ le lo o ɛrɛ e ken e su maa aa e gbonmɛ aloo o su kumo bu lo ken o log lɛɛrɛ log yebe nor o kuu ɔgana log lɛɛrɛ kwa ba loo lɛɛrɛ